<hesitation> Ialagna tsiny amy fahatarana fa nisy <hesitation> urgence tampotampoko ka tsy maintsy natao, fa zah ndraiky magnaraka ze raha tapakinareo teo ary magnaraka ty de magnaraka afara amy fiveregnanareo.